علشان تخيط زر على قميص, أول شي تجيب خيط وإبرا والزر, بعدين حطالزر في المكان اللي تبي تخيطه, دخل الإبرة من تحت القماش وطلعها من فوق الزر, بعدها ركبها في الفتحات اللي في الزر, حاول تخيط كل مرة, عشان يكون ثابت, بعدين وأخيراً, اقطع الخيط وثبته النهاية, كذا تكون خلاص حطيت الزر.